पक्छी जु आपस मा बात कनो ते आवाज़ शर्रेरे हाव-भाव अर पंखु रंगो इस्तेमाल करदा उ चेहचा कर भी एक दूसरा से बात करदा छिन कुछ पक्छी अपरा पंख फड़फडे ते भी संचार करदा जु की उंगी भावनाओ ते बातोंदू ची।